मोर सबसे घिन लागे वाला जनोरा कहले जौत गदहावा हलिय एगुणा । गदहावा कस्नुक छुर छुरान गोतान कस्नुक न कस्नुक बसैलही । हसे ओकर पाछा एजिगरवा । एजिगरवा फेरी कस्नुक न कस्नुक बसैलही एकदमै हैने डौल बसैलही । हसे ओकरा पाछा मोर हैने डौल लागे वाला जनावोर कहले जौत बिलर । बिलर फेरी ओर कस्नुक न कस्नुक देखते घिन लगलही ।